जु मिक्रोवावे ची, माइक्रोवेव मा हम ठण्डु भोजन एकदम से भितर नी ढाल दयोला पहली हम वेते थोड़ा नार्मल वेमा भेर मा रख दयाला थोड़ा सा वेगु पाँडि वगेरा बहार निकल जालू, फिर वेते पाणी मा ध्वे ते अर तब हम माइक्रोवेव मा रख दयोला वेगा व्यंजना हिसाब से अर फिर वेगु टाइम करि ते वेते ऑन कर दयोला अर खानो बन जोलु।